ممكن احاول اسمعله اشوف مشكلته في اي بالظبط يعني اي اللي حصله واي المشكلة هحاول احلها واقدمله الدعم المناسب ليه وكمان هشارك التجربة لو ليا تجربة مشابهة يعني هشاركها عشان احسسه أن الموضوع عادي وبيحصل ومفيش مشاكل وهقدمله نصايح لو اقدر اساعده في اي حاجة وهشجعه هشجعه على أنه ياخد استراحة